La fürmìa, l'avìa, ël pasarot, l'acuila, ël camus, <hesitation> ël caval, <hesitation> ël leun, l'elefant, la zebra no la zebra e la girafa, suma a des?